Lafa te hahay lamozika zany da mila mahay solfa ka i solfa io zany noty i io, manomboky amin'ny DO, RE, MI; FA, SO, LA, SI, DO. Ôkan'izay fe memiakatsy memiakatsy memiakatsy.